<noise> La kan nyaŋɛ bɔna ti asaala vɔna vom, vom sumɔ gee ti daaŋɔ koo gɛra la tooro ka paara e. N yele ŋwana dɛna wuu fu san pugum vɔna la vom sumɔ la se'em me, sansi'a boi mɛ ti gɛra bii daaŋɔ wan ta paɛ fu vom puan. Daaŋɔ bii gɛra ana wa ta'am dɛna bii si de la daansi'a n de Yinɛ zuo daaŋɔ, sɛla ti fu ka tara paŋa n wan gu di, si si'a me ta'am dɛna nɛresaala paŋa daaŋɔ ti la yagera fu vom puan.